Mom dirti--ti--ha--nifu mir hani fu jim a zikikibina <hesitation> kawuwiba ku ja nyala ana kamna duwa a wunwu klo-ban ya ku kamnina na a yiga lakuturomu ba yarana akurwuga kwaha bu yiwo arbukwa ha butura, ku kur ku kamna duwa zu baya ku kur ku kamna duwi ha zamu baha yarina a zuga kwaha bu kurbu kwaha a butura. Jimku tini kana a kitini kam naa ku kanaku kana haguna yi ga ku kam nida haga na yi ga ki kamna ku kamna haga na yiga na amna a momdir jim a zikiki be <noise> bukumbu war jimwu juluwa, ha--ni jaa jimna aa ina ku dagani ga bukumbu duwa zugin nya na la nye frama a kwoyiniga jam---a ziki kibe---ka yimni maa.

Kazurfa mujemo kafoga a yun hama turah kabriya Gombe en gumnin shiba hahaye hea ba ha yishu nah halau yuwi ba kamdirna'a kwanyi na, ba surkwa kwanyina, a dwa titau mamna nyina wi haga na zi gana. batam, ka tham ta naja'a ba'a bura haga nuka daha barauke naka nyawga, bikam ba'a ye eh a burrina, ye kwalala yi kim Nigeria la zil na, Tinubu hana danga bi na gumnin shibaha, hana jib shibaha na bab ni ba, bikam bu haga wi yire han mawa yina wi a sweh na ara fanaga. na eh bu biba ba ga'a juwe'a nab ba mata nab ba shilha, naba ba na jola ehba zir na thonga ba, ga'a bo haga na juwari ga, na lamna li gi ana ba bari hokin mwari. Honka mwari bi gum nina shibaha, jim ka dugan ziki ga, ka duta hana tunge jim shibaha na ba jim ni ba'a, ye bi summinin jim na gumni jim na gumnia, gumninanm mayi mamna, ka dwa ja a sa, haga gumninga dakir, datir thwa niga. naka dautha wi yire ha na'a gwara ba'a a munke, ko thouna naha kwah thouna naha nyo, ko thouna ha koh nyina na amna eh a zuna shiba tati ha mirna a Nijeria lili ka hanye lana. a dau gubanh wi ya'a gubah ye bikam bu shibata han birate. zwababa mir be ba shina ba fisa nage nyina gurnana bikam ba figa naeh ba ze arbu gumdira shwaku abu naga. naka tu, ka ar na gwaka mwaraka yire yiba yikina en dina mirwa na nyula laye, nyu jandil le mwarkaki yambo ni bin kimdi shabaha, shiba ha hea ba ha Najeriya na a yikin wu a dunub, yalwi yire a niga kobo. Wi zira shibatayi nida, yuwa dabah, aka dwa haga na ziga na'amna ana twe yiba birah halou shibata ha, shibata ha, ka tam walwa jim naka kori yiyya nyina yi ta'a gumnina jima na, ara gumina ma dakir ki bibah? bikam bi zika mwara gwala kulmah ye. yibiba zikiya ba han biraba, yi haga na duna lam niga hana zuwa ya eh buba wam di frama ba zir shibatita bo, na zir shibata kwala mwara nab lu biba har shibahaye, shibaha na ba han bira ha ba gwala kwamba. hagan daka kika zire a daki ar ka sinda naya na jimba, namirba naga a gina tuga gumnin shibaha naga. Yiban ka tham ka bari Tinubu en dunajem, jim shibaha, haga na zi jim na eh dutir thwa naga. bir hana zu ar hana tu dakir di amna hagayi a la naga bikam ba haga nab ze nya kalaga a shun kwaha jem ka tham wulwa jem ta Tinubu haga na zijem shinaga. bika lata Tinubu a daha a ze jem shina eh a datir thwana da kayema nya kazaka fa ka tama widwo jim nyu'eh nyu'e aka dahaga ka zaga. ka zika ta shiba ba nyim wulwa jim ziriya zaiba thame zika cika kiba ke ba arbu ya Jessu na ja nyala bikam yama yiwe.